طبعا بختار الدجاج والأرز الدجاج مليان بروتين، وبقدر أطبخه بطرق مختلفة مثل الشوي أو القلي مع هالإختيار أقدر أغير النكهات وأسوي وجبات متنوعة، وبكذا ما أمل أحب هالأكل لانو.